په ځنګل کې ډول ډول غږونه د سړي غوږونو ته ورځي، لکه د باد، اوبو، مرغانو، ځناورو انسانانو، د ونو د پاڼو شړنګاری او نور. ځنګل د طبیعت غېږ ده او غږونه یې طبیعي موسیقي خپروي. د ډول ډول مرغانو غږونه له شوره ډکه فضاء را منځته کوي. د ونو او پاڼو غږونه د اوبو د بهېدو له موسیقۍ سره په ګډه یو شور خپروي.